﻿Obu okuba noyenda kucumba ebitakuri, haroho encumba <hesitation> eyemiringo nkebiri, osobola ebitakuri kubicumba obihaasire, osobola kubicumba nebisusu byabyo, nikirugiirra <hesitation> enteekaniza eyi okuba oyeteekaniizeemu kubicumba